Ha ñe ɓuw giinda gimandi ge de, gii rruŋ ñób de. Wi ma ingi ñób mo ɓuuni gimanda, madana yaa gtili gtahla, ta a gtili gjiif. Mbo hal mada ta hana a gtili faajingooda, mee ñe de, gtili gtahla, walla gtili gjiif ndi ngiti mo ge moom, gimandi ge. Mee uléeyi we fana, ingiti fuuŋ mo ndi nyaantiti mo gyaaŧi giinda ge, inan, inan riŋi nduulu, we fana we gí ñób mo gí btooti biinda ma, he.